- mukasratin anwae fol sudanikon darin, fosdogikon darin, lozikon darin, <hesitation> abadshamisen <hesitation> habikon darin, tesalikon, fol sudaniko, yani digid khalstar mina <hesitation> joromikon darin, aslikon darin, inounili joromiko, asliko, mina istahdamina halawiyati listahdamina <hesitation> iskrimilgon momkina erin idrei.